I mansa kue katsin rarre naga nikaka tar tra tukawuku na komuniti tar i hana komuniti tar ku lama tra markto mne niga bla i hana komuniti tar aku kami u rarre mne niga. akua tua kuei akui kto homi bla mamana ka i hana han na para katun i hna han mni sasala bla miku. so aku kto psa u hakats aku ko mas palsi. I niaku hamansa i hna komuniti ako taguhu enga u katun tar i hna han tra taguhu puts mregaku yut, hitots. kukubei kemar luhatolo mien a toaren hrena ktomn ku tratra puts tra markto tukamiku tu hihatots niku tru hitots i hna komuniti hna han mne hatubtu takata niga alamu kawa tra wa Tra homru lamu lawa tru drug, lamu kop ero ku katun i hna han e <hesitation> mua ke mar. mua kemar rarha miyen alam ktomna rhe alam tu pilina nitagala i hna komuniti so bakte ha tubte gmu hakats tsinengi a pota ngangaha agi hatapa homia han tra markta yomi te kamengaga gnegu hitots bakte ranga mregen <hesitation> age mas palsi hamansenga mar kto te kamengaga. Ge mas yati hobte naga ge kamenga tsunono te pipite nuga tru latun puta te mte silioga so tuaka marro koka miaga ta ka ta niga markto i hana huhu tgaga. so i niaku tukui hamansa tekaguaku i hna kominiti ktomna pota ngangaha tu hakamtsi mialam a kominiti u katun i hna han tra man markto man yomi Balam te hatubutu hamanse mu hakats ime komar palsi mialam u hak hakats tru hitots nu kukubei i hna komuniti. ela hakpantuani hol haku hakpantua tra tukui hamansa te kuenguku. A tukui te kui haman sengukui niaku rke akue haptenga man awareness tra kop te wa weru hitots te tsklo weru hitots nu kukubei masal longlo woren te terko homi meren era manku katun i hna han noni hamansa tekui hamanse ngukui niaku rke i hna han tru katun tamlam i haku. Tanaka kue taguhu senga church len tru lotu lan tra lo na oda telu hatlo mera mats niomi hna han nakue sbe nigi tra markto tekuen guku rke na tra tukui te kuenguku rke. ako sbenga Tsunono e solon pakke nuku ne solon taghune nuku tra parpara ka kumnu yati ian tra parpara ka kutsina kukomno sbi yen. Tanaka tsimus temne yaten guku e sngotsi tubutne ktomna kue tra maruei hamansenagi niaku i hna han katun mne yatera man niomi te sberen rori mne yateri mete la lamin rori mne tra maruei era kamera man harangta man moni rke lamime? Ime temar tuhna wenen?A rori mne yati siri kemar hamats ku mien aman niomi rek. Parpara niomi tetre gukui i hna han singotsin tapa kapi neren ktomna rori mne kameri tu niati meke mar kemar a hamats ku mien a man niomi hna han. Aku halina toaguku hna komuniti haku nontra tukui so akue sota sei egen ktomna ko hakatsinenga noniu nitotoa tar rke tuakua marro nahas ka sasala mia tsunono aku Akue mas kuienga nona tukui rke te palsi megakua hitots kukubei nu hitul. man niomi te kani hna komuniti. Parpara kate kui gaku aman niomi tru hitul tekui gaku noniku te man tukui te kuienu gukui hna han tar te taguhu megaku katun so te tra trenguku tra han tar hmansi niaku rke u katun e longleru ranga bte palsi hamansa ri so ektera man sha man ka te hitaguhunen guku i hna han. Bakte sbenga tukui rke i tar a tukui rke solon saputna kumne mla hosa nigi tru mamanu lan rebne gno me polsera man ranga ale lasil enma ni tsiame kana tra komuniti tina,"so kue kui senga nona tukui rke nonte mar taguhu megakua katun tar ktomna aku <hesitation> aku lema parpara niomi Tu hitots wmaku bakte tubei enga kue tubei nga ke hal hal tsponi niaku rke. A <hesitation> amanka tu a ni totoa tu sbi kui mam kutsina noni u nitotoa hamna kbe mua u hakats e gmo hisi nioku kba pota tutasu hamansa waku bakte kuienga noniats tukui rke. bakte tra maruei enga mamana tulala tar mamanu hakats tu hat hatubtu ki mamana niomi tukti ku mne hatubtu taka tanigi tar so i niaku rke akue sben gats tukui te pilinen guku iniaku rek e hale nuku u parpar u niniga tru ni totoa tar nakue sbe senga para katun hamansa e hamne ruku. e longle ruku ne hatagle ruku me ko tsitsing waku bakte kuenga nona tukui te stasei megakua komuniti tar i hna han tar gnomi a maslu terko nu kopan nu tsonpa mamana poata te tubtu na man marken karke man niomi Me hatintuari, niaku ko solon sasala menga tukui te pilinen gukui niaku rke. noniku